Yɛkasɛ faahodie a, adeɛ a ɛba me tirim aa yɛ <hesitation> wo ho aatɔ wo, faahodie, obi nhyɛ wo so, bi nteetee wo, obi nka asɛm biaa nkyerɛ wo a ɛbɛma no aayɛ wo ya anaasɛ onim threatened wo freedom, <hesitation> nti bɛkasɛ faahodie anaa freedom asei ne m'adwene kyerɛ me. Bia wo wɔ ho kwane sɛ wotumi pue kɔ baabiaa kɔyɛ nea wopɛ, wo wɔ ho kwane sɛ wotumi kɔ sukuu, wowɔ ho kwane sɛ wotumi yɛ adwuma <hesitation> aberɛ a obiaa nso wo ho kwane. Nti bɛkasɛ freedom a, anaa fahodie a, medeɛ deɛ m'adwene kyerɛ me aa ne no, sɛ wo wɔ akwanya sɛ woyɛ nneɛma beberee a biaa nnyɛ den ɛne wo nni asɛm <noise> ɛwɔ nneɛma a wooyɛ ho. <noise> Nti bɛkasɛ freedom a, saa ne me te aseɛ anaasɛ me nimdeɛ kakra me wɔ ɛfa faahodie ho no no, bi nso wo kwane wobɛtumi aayɛ adwuma, wobɛtumi aayɛ nea wopɛ biaa <hesitation> ɛno ne bɛfrɛ no freedom.